Inyi nichivukia ikero thaa kumii na ivi. Nikamvukia thaa kumi na ivi, njishukanshuta nitakuwa njidu njidu ta kenyi, chirughulia nguku ta kwa nte ntivikie kijo pumba. Nikammalia ninywe chai, nikanywa chai navuka ikero nacha kathini kwakwa. Nkafika kadhinyi kwakwa narughua ofithini kwakwa na haghire vijana vachikula, wakamkula wakamalia. Tukafunya mashine bwang’a fwaanza shughuli njidu njidu teechemba findo niombo fupaghishe chemba. Nikammalia va- kava rangi wakati vakava rangi faghenda ege mthaghari mthaghari nifurie marughu, marughu kanda vughai na mapere. Nikamia vughai na mapere fayamakido fowia kathinyi. Fukamvia kathinyi fuendelea na kathi zeru mpaka thaa kumi na ivi. Thaa kumi na ivi vafinga kathi, vana va- vijana vakwa vachighenda kenyi kwavo. Wakamighenda kenyi nchire wanirimaingia ata ninye kata kahawa vikombe viwi ikafika tha imwi na inaghenda kenyi. nkafika kenyi nchihema naghenda nikuthambe, nikamikuthamba nahema, nikamihema nalolea kole haghire mpira, nifurie lolea mpira, naghorea mpira nalolea mpira wakwa namalia mpira naya kijo chakwa nighende ghelaa. Nikamlaa bathi ndefikia hataua lukua ni- ni- nika- bu nibu kei kero ratiba ya kwaya ikewea ibada thaiyiengia mrike nao utaona tutinge. hanachio utaratibu wakwa mfiri ni wandu chetilia ho.